صراحة أنا أفضل أن يكون لي عشرين شقيق لأن العائلة الكبيرة تعطيك حس قوي بالأنتماء والدعم. مع عشرين شقيق. راح يكون عندك دائما رفقة وأشخاص تقدر تعتمد عليهم في الأوقات الصعبة. وجود أخوة كثر يعني فرص أكثر للمرح والتعلم مع بعض. تكون حياتك مليانة ذكريات وحكايات مشتركة. أما إذا كنت طفل واحد ممكن تكون حياتك هادية بس راح تشعر بالوحدة أحيانا.